No jälki olõnõs, et mis kassiq naaq sääntseq ummaq. Et ku ummaq määntsegiq piinüq tõvvokassiq, sis noil ummaq egäsugumadsõq hädäq ja tõbõq, aga hariligul maakassil, tuul ei olõq midägi. Tuul ei olõq midägi. Tuul ei olõki määntsitki tervüsehäti. Tuu um terveq. Aga noil piinüil tõvvokassõl, ai jummal, noil um egäsugutsit häti.